भारत या देशान गेल्या एक लाख वर्षाच्य इतिहासान। केवट खयचित देशाचेर आक्रमण करुंक ना। भारत या नाव सिंधु नधी वैर्सून इल्ल किदेक कि पैली। लोक यत नधियेच्य काठार सेटल जाल्लें जे आर्यन। उपासक आसात ते इंडस। <hesitation> एका सिंधु नधी <hesitation> म्हणात।